المفاتيح البكون شايلها معاي في الغالب سته مفاتيح ، كلها حقت البيت ، مفتاح باب الشارع ومفتاح باب الشقه ومفتاح المخزن وكده كلها مفاتيح مرتبطه بالبيت